حقيقة أنا مني شخص بيفهم في هالأشياء بس بظن إنه إذا كان شيء مفيد للأفراد فمعنى هاد إنه شيء جيد، أما أن كان لا يسمو بالأفراد ولا يزيد من ثقافتهم ولا يفيدهم بيكون شي واجد سيء.